Mata ina le o'le pauni, le pauni ane loke lokemoi pai <hesitation> do ewake yaya mo kui tapele pu ne na senama e'loi usu loi lumana edila lok en ane na ai le'e ne hono epauni, pauni titine sena sai ihululu lok'e homoi dok tapi <hesitation> nelu dame nilu. Dame nilu masik keke epauni tu kasepu <hesitation> mata ina le mo ene ulapa de ne le mata lusi de sa <hesitation> dame niho epauli tu kasepu <hesitation> mata ina le mo, mata ina le pai pauni, pauni tu ka sala ela.